സന്ഗിത വൈദ്യലു, തന്ത്രി വൈദ്യലു, വീന, സിതര്, വയോലിന്, തമ്ബുര, സരോദ്, സന്തുര്, ഗിതര്, ഭസ്ഗിതര്, ഭന്ജോ, മന്ദോലിന്। ഛേല്ലോ, ഹര്പ്। വായു വൈദ്യലു, മുരലി ഭ്ഹാമ്സുരി, ശന്കമ്, സക്സ്ഫോനേ, ഛ്ലരിനേത്, ത്രുമ്പേത്, ത്രോമ്ബോനേ, പിപ്പിരി, ശയിനലു, ഭസുന്, ഓതോ, പേന്ന ഫ്ലുതേ, ഥോക്കവൈയലു, മുരുദന്ഗമ്, തബല, ഗത്തമ്, ധോലക്, പക്കവസ്, ഛ്ഹേന്ദേ। കന്ഗീരു, ഥശ, കന്ഗസ്, ഭോന്ഗസ്, ഥല വൈദ്യലു, ഹര്മോനിഉമ്, പിഅനോ, സ്യ്ന്ഥേസിജേര്, ഇത്തര പ്രഛിന, മരിയു, പ്രഛുരിഅമ്, ലേനി വൈദ്യലു, ജലതരന്ഗമ്, രുബബ്, സരന്ഗി, കോത്തോ।